﻿غلي الما داخل الكاس، نديرو داخل الميكروويف نخليه يتغلى وكي يغلى حط <hesitation> حط <hesitation> لاتاي الداخل، خليه بضع دقائق حتى يتواسى هذاك لاتاي وبعد شربو.